Ireland laf dado dikeyoatii dado diketi tunne lila kabanotii kaban ishiane wokti diratif iyo safoatii iyo halkanitii dub ireland bokee hinrobaa amo boken kunne guda hinrobuu amine kilsan robaa mal kiles gudio jirtinne laftin ak cholle jirt amo mal amtan kiles hinjir bokene hinrobuu mal kiles jirate boken fakana roba